<noise> Ny osy dia zany lafa te hiakatry amy toera avo na te hidina abaka amin'ny toera avo anakiraiky da mampiasa ny tongotry sy ny kitrokely matanjakin'igny i. Igny no ahafahany mitsambiky amy toera igny. Ny tongotrin'igny koa da manana singa manoka hanampy azy amin'ny fihazakazaha.